Ndabbawa jei mi meeɗi laarugo jei hilni am nden hulni am masin Nannjum woni Baaba ladde Ko buggol baɗte ɗum e wi'a heɓɓe Namdi, ɗum ɓurndu ngona mi waawataa. Mi waɗii njogii ngam Heɓaade tewti e ɗum woni maye nder rewbeewal goɗɗum. Ko Lanɗe kala ndiyam miɓe njogii wuro faamaade ɓurnde ngal.